Dwuma a ckcr do wc abakcsjm mu a nkyj cbjyj me enyigye dj mobchwj bi nye da Ghana nyaa ne fahodzi wc Ebcw bosoom ne da a ctc do esia wc afe apem aha akron eduonum esuon mu. Abakcsjm kyerj dj, djm da no nna cyj enyigye da kjse ma Ghananyi biara siantsir nye dj, nna yefi cman bi ase ma afe yi dze hjn ankasa yjrobcbc hjn bra.